komiði sæl og verið velkomin í við fjölluðum meðal annars um íslensku í stafrænum heimi sögðum frá ofur skálinni í Bandaríkjunum kynntum okkur nokkra af keppendum söngvakeppninnar í ár og heyrðum viðtal við unga leikkonu sem leikur í nýrri íslenskri kvikmynd ég heiti Sævar og í

vikunnar var þetta helst næstum allir

Íslendingar á aldrinum sextán til sjötíu og fjögurra ára nota internetið reglulega þetta kemur fram hjá Eurostat Hagstofu Evrópusambandsins árið tvö þúsund og átján notuðu níutíu og níu af hverjum

hundrað landsmönnum internetið en áttatíu og fimm af hverjum hundrað Evrópubúum nota netið reglulega

Íslendingar nota netið til þess að fara á samfélagsmiðla margir nota netið til að nálgast tölvupóstinn sinn níutíu og fjögur prósent Íslendinga nota netið til að fá bankaþjónustu og áttatíu og eitt prósent til að hlusta á tónlist fyrirtækið hefur verið gagnrýnt fyrir sóun og

í Danmörku fannst

fullur af ónotuðu dóti úr búðinni gagnrýnendur segja að það hafi ekki verið í fyrsta sinn sem þetta gerist en forstjóri fyrirtækisins fullyrðir að þetta hafi verið mistök sem verði ekki endurtekin fann varninginn í ruslinu við í Kaupmannahöfn honum fannst þetta alls ekki ásættanlegt þannig að hann ferjaði allt dótið heim til sín og bauð fólki

að koma þangað og taka sér vörur að vild hann segir að um þrjú hundruð og fimmtíu manns hafi komið heim til hans og þegið alls konar er lágvöruverðsverslun sem var fyrst opnuð í Danmörku árið nítján hundruð níutíu og fimm nú eru hátt í þúsund svoleiðis búðir víða um heim það heitir að fara í verkfall þegar fólk er óánægt með launin sín og hættir að vinna til að mótmæla því að það fái ekki nóg borgað fyrir störf sín allar starfstéttir eins og til dæmis kennarar og sjómenn semja reglulega við vinnuveitendur sína um launin sín ef ákveðin starfstétt er óánægð með launin þá má hún samkvæmt lögum fara í verkfall og hætta að vinna það þýðir til dæmis að ef kennarar fara í verkfall verður að loka öllum skólum á landinu þannig geta þeir skapað mikinn þrýsting á yfirvöld til að borga þeim hærri laun ef starfsmaður mætir í vinnuna þrátt fyrir verkfall er hann kallaður

og getur verið sektaður það er vegna þess að hann skemmir fyrir öllum hinum því ef hann mætir í vinnuna minnkar þrýstingurinn og um leið líkurnar á því að markmiðið með verkfallinu náist sem er að hækka laun allrar stéttarinnar

Harpa Kristinsdóttir er ung og upprennandi leikkona sem fer með stórt hlutverk í nýrri íslenskri kvikmynd sem frumsýnd var um helgina við hittum

svo þurfti ég að bíða rosa lengi

mamma mig og hvíslaði í eyrað

ég náði hlutverkinu og ég var ógeðslega spennt nei ég var ekkert

lesa eða sjá neitt ég vissi ekkert einu sinni um hvað myndin var myndin heitir tryggð og er byggð á bók eftir Auði Jónsdóttur hún fjallar um konu sem hjálpar tveimur erlendum konum og leyfir þeim að flytja í íbúðina sína persónan hún var nefnilega líka frá Úganda eins og alvöru mamma mín og líka hin sem lék mömmuna var

frá Úganda uppáhalds atriðið mitt var þegar ég fékk sex kakóbolla af því maður þarf alltaf að gera aftur og aftur drekka fá sér meira kakó

einhver ráð handa krökkum sem vilja verða leikarar ef maður vill verða leikmaður eða leikkona byrjun heima með því að gera svona gæti maður fengið mikið er rætt um stöðu íslenskunnar í heimi þar sem tæknin þróast hratt innan nokkurra ára ættum við að geta talað íslensku við tækin okkar til þess að það verði að veruleika þurfa allir að leggja hönd á plóg segir forstöðumaður Háskólans í Reykjavík ef þú vilt ekki þessa hveitibollu þá skal ég borða hana var meðal þess sem var til sýnis á

Reykjavík í lok síðasta mánaðar mjög margir sérfræðingar frá helstu

heims komu á hátíðina þar var staða íslenskunnar í tæknivæddum heimi mikið rædd en hvenær megum við búast við því að geta talað við tækin okkar á íslensku ég sé engin ljón í vegi varðandi íslensku en við þurfum vissulega að bretta upp ermarnar og gera hlutina almennt séð ég trúi að þetta verði komið bara mjög útbreitt í notkun næstu svona þrjú fjögur árin kannski nýr leikskóli á Höfn í Hornafirði hefur verið tekinn í notkun og hann breytir miklu fyrir bæði nemendur og kennara áður stóðu tveir minni leikskólar hlið við hlið og margir foreldrar voru óánægðir með það fyrirkomulag það voru tveir leikskólar bara beint á móti hvor öðrum með sitt hvorn garðinn sem var hægt að opna í miðjunni og stundum vorum við með sameiginlega útiveru það var kannski aðallega þau þekktu ekkert endilega hvert annað þegar þau byrjuðu í grunnskóla nýi leikskólinn Sjónarhóll á Hornafirði var tekinn í notkun í ágúst hann var smíðaður upp úr öðrum eldri leikskólanum húsið var stækkað og endurnýjað að innan nú eru hundrað og þrettán börn á sex deildum og árgangarnir nokkurn veginn sameinaðir það var gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá þessa nýju byggingu til þess að fá þessi tækifæri til að gera

allt sem við viljum gera svo finnst mér bara frábært að fá alla þessa starfsmenn saman því það er svo mikil reynsla og þekking í þessum

saman og ég held að foreldrar séu almennt mjög ánægðir með þessar breytingar og sérstaklega þetta nýja hús New England

f l meistari í amerískum fótbolta á sunnudag eftir sigur gegn Los Angeles í Ofurskálinni svokölluðu

eða Ofurskálin er úrslitaleikurinn í n f l deildinni í amerískum fótbolta leikurinn er mjög vinsælt sjónvarpsefni í Bandaríkjunum undanfarin ár hafa rúmlega hundrað milljónir horft á hvern úrslitaleik margt annað en fótboltinn vekur athygli á hverju ári til dæmis skemmtiatriðin í hálfleik og maturinn sem borðaður er fyrir framan sjónvarpið í ár vakti það líka athygli að eru klappstýrur hjá Los Angeles

þeir hafa verið hluti af

félagsins allt tímabilið eftir að hafa komist inn í liðið í mars í fyrra lokatölur Ofurskálarinnar í ár urðu þrettán til þrjú fyrir

New England

þetta er annar meistaratitill Patriots síðustu þrjú ár og sjötti titill þykir einn besti leikstjórnandi í sögu deildarinnar en hann hefur verið hjá

síðan árið tvö þúsund þegar Bandaríkjamaðurinn

varð sorgmæddur eftir að hafa misst ástvin fann hann huggun á heldur óvenjulegum stað í fanginu á krókódíl krókódíllinn Wally hefur það náðugt í heita pottinum á heimili

fyrir um ári þegar hann tók

var þó ekki eins og hvert annað gæludýr og reyndist góður félagi á erfiðum tímum einn daginn skreið í fangið á honum og lá þar heillengi mörgum hefði örugglega brugðið við þetta

hafi huggað sig og langar nú að deila honum með öðrum mjög margir hafa beðið um að fá að knúsa

góðhjartaða næsta verkefni hjá þeim félögum er að fylgja ungum manni með einhverfu milli ríkja í flugvél þá er bara að vona að sessunautur þeirra í flugvélinni sé jafn hrifinn af krókódílum um níutíu þjálfarar frá bandarískum háskólum komu hingað til lands á dögunum til að íslenskt

frá tvö þúsund og fimmtán hafa rúmlega eitt hundrað íslenskir leikmenn komist á styrk í Bandaríkjunum það er kostar yfirleitt mjög mikið að fara í háskóla í Bandaríkjunum þess vegna er algengt að íþróttafólk sæki um styrk fyrir náminu svokallaðir

voru spilaðir í fífunni í Kópavogi nú á dögunum þar tóku þátt um hundrað og fimm ungir og efnilegir leikmenn sem

leika í þremur efstu deildunum hér á landi bara þróunin frábær það eru alltaf fleiri og fleiri þjálfarar að koma við erum með núna í ár kringum áttatíu og fimm þjálfara frá Bandaríkjunum gæðin í leiknum

það tækifæri að fara út í háskóla til Bandaríkjanna en eru íslensku félögin svekkt að missa efnilega leikmenn í háskóla til Bandaríkjanna nei þeir voru bara

sáttir í rauninni þeir náttúrulega vilja ekki standa í vegi fyrir mönnum sem vilja mennta sig þeir geta ekkert þannig séð gert í því hvert er svo stefnan sett eftir háskólann bara í m l s deildina mikil flóð hafa verið í Queensland í Ástralíu eftir rigningu og yfirvöld vara fólk við því að krókódílar og

geti borist með vatninu veðrið í Ástralíu hefur verið mikið í fréttum undanfarið janúarmánuður var sá heitasti frá upphafi mælinga í landinu og regnið er það mesta í manna minnum ellefu hundruð íbúar borgarinnar

í Ástralíu hafa verið fluttir að heiman vegna flóða á svæðinu íbúar svæðisins eru vanir árlegum rigningartímabilum svokölluðum

þau skella venjulega á um þetta leyti í norðurhluta Ástralíu en regnið hefur sjaldan verið jafn mikið regnið sem fallið hefur síðustu viku er um það bil jafn mikið og venjulega fellur á heilu ári en það þarf ekki bara að varast flóð yfirvöld hafa varað fólk við því að vera á ferli vegna þess að krókódílar geta borist með

þeir geta þá endað á stöðum þar sem þeir halda vanalega ekki til það er líka varað við því að geti vel synt og þess vegna borist með straumnum Egyptaland er mjög frægt

fyrir píramída og

en samt finnast reglulega áður óþekktar fornleifar í landinu og nú nýlega fundust fjörutíu

rétt suður af höfuðborginni Kaíró landsins sagði að grafhýsi sem hefðu uppgötvast fyrir skömmu væru í góðu ásigkomulagi þau væru líklega hún var uppi á valdatíma

ættarinnar sem ríkti í landinu frá þrjú hundruð og tuttugu til þrjátíu fyrir okkar tímatal hvað er uppáhalds en hún söng það tvö þúsund og fimm fyrir Möltu af hverju heldurðu upp á

bara svo fallegt hún syngur það ótrúlega vel þetta er svo einlægt það situr alla vega í minningunni hvað er

þegar Svala fór út til Úkraínu því ég var svo heppin að fara með

hvernig var að vera þar bara ótrúlega gaman svo mikil spenna og gleði og við vorum er uppáhalds Eurovisionlagið þitt ég á bæði íslenskt eða draumur um Nínu og svo á ég líka útlenskt og það er Euphoria

búinn að búa úti í Svíþjóð og mér finnst það æðislegt lag

búa lengi

þannig að ég er svona með annan fótinn í

mér finnst það bara voða fínt hvað er uppáhalds

Páll Rósinkranz vorum með fyrir tveimur árum síðan

fyrir utan náttúrulega í síðasta skipti og núna ertu hjá mér Nína þá elska ég líka þessi lög sem komust komust

ekki áfram en náttúrulega í síðasta skipti gerði það ekki en

hérna eins og til dæmis Karen Karen það bara fer eitthvað í gang hjá mér sko nú fyrir skemmstu lauk alþjóðlegri

Frakklandi þar sem loftbelgir frá fimmtán mismunandi löndum tóku sig á loft hátíðin átti tuttugu ára afmæli í ár en þá lögðu tveir flugmenn af stað í ferðalag í kringum hnöttinn þeir voru fyrstir manna til að fara hringinn á loftbelg án þess að stoppa en ferðin tók næstum tuttugu daga þetta voru við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar